Xam jargoñ nu ñoo defaree seen seen néeg yi ah, dafa am benn seen yaram bi dafa am buum dafa am mbaal, mbaal boobu lañoo def si koñ bi nii ñu doxaat ba si beneen koñ defaat fa, delluwaat ba si beneen koñ ñu defaat ko, demaat beneen koñ ñu defaat ngay gis ne koñ boobu noonu fees na ñoom nañu fa mun a tëdda, si ngay gis ne nag ñoom mën nañoo tëdda. So rab bu dem be be be be be egg si si seen mbaal bi, su la mbaal bi jàppee doo mun a dem, su la téyee soo demee ba dee rek moom si la moo ñëw mu lekk la, ñoom noonu lañ dee dundee. So yaram bi nag, mbaal bi nag doo si yaram bi fan la nekka, so moom rek moo ko mun a xam so yow danga ko dee gis muy dem di jaabante si diggante bi ñaari koñi néeg yi, so su yàggee mu gis benn buum foofu noonu, si buum bi nga xam ne kon néeg fi mu dëkka. so loolu moo tax moom tam du wàcc foofu noonu, foo ko fekk rek mu ngi si kaw mu ngi si kaw mbaal bi tëdda di xaar soto bu fa dem ba lonku soo deeyee rek mu jël la mu lekk la. Su su demee ba dee nag si la moo si la mbaal bi di dog, mbaal bi dee, waaw bi moom mu ngi dund rek, mbaal bi moom mu ngi fa.